Tegna manan-danja zegny le ain'olombelo satria ny olombelogna raha namboarin'Andriamanitra zava- raha masiny ain'olombelogno zegny vôlohany de raha tsisy zegny olombelogno de izôvy zegny hikarakara le biby? Igny koa mba dinihigna de le olombelo koa manan-danja satria izy, izôvy hiasa hikarakara le taranaka anazy izy kô atao tsinontsinona.